Ny mombamomba hisatra ny bisikileta, izy aloha karazana raha roa izay sintonina avy amin'ny alalan'ny tady na cable zany manery ny larôa ary hafaka mampijanona bisikileta.